Karazagna piso fantako: misy pisodia agnaty ala de misy le piso tandenana an-dragno de le tadenana an-dragno igny maro karazagny: misy izy io misy piso trois kolera, telo kolokony de misy piso sotra, de misy koa piso masiaka.